सरोप पळेउंक छोड बरे दिसोनांत तांकां घोरांत दर्वरलेार। ते केद्ना घाट गेल ते सांगुंक जाईना ते भायर सर्पाचे। भीरांतीन इक्ट मित्रं घोरां येवचिं नांत ते सुवातेर ससो। हडलें ओदीक बोरयाक पडतलेम ससो पळेउंक सॉबित। दिसता धव्हफुळ ससो आनी ताचे तांबडे धोल्ले पळेउंक। कोणुंई ताचेआ मोगां पडोत ससो ल्हाण आनी मोगाल। आस्ता हेआ कारणांक लागुं हांव ससो पळ्लुंक सोडतां।